Fomba fanahivatsika hañi hafa koa zañy, atao matsiro. Mangalaky paty e añao da asia atody da ampia fromazy, da asia tolongo da ampia mortadely da ao koa za se raha da soa zay.